<noise> Ku maisha yakwe binadamu chila wanda utangu yeni fulaha <noise> lazima wanda umwe kuye utofauti wasabi ndani ya maisha yakwe binadamu kwala kulu kukwazana na binadamu munyonko pili kulu kupatwa ni tatizo liyonse dilia <noise> tatu vilevile <noise> kuru kulu wala <noise> kujita chani kwa hio amaisha yakwe binadamu yasa fulaha chila wanda <noise>